L'as davanti 'na machin-a, a ie ën schermo e pöi vizin a lë schermo l'as 'na tastiera, s'la tastiera a ie tüt dë roba scrita, a ie i nümer, a ie le lettere, a ie le frecce e pöi da li a i part ën fil ch'al e culegà a 'na coza che dövre cun le man ch'a së ciama ël mouse